àmì mmẽ séndálá ùchọlọ, emàná anai ntéyé ùsèn nkẽ manáké adé mkpọ inémésit. Mmese nteye ñlọkọ mbón ñsañg ámi, ñlọkọ mbón ilúng àjid, ñlọkọ mbón ùfọkAwási àmó èlihẽ èlidálá né ámi. Mmẽ núng nse ndálá ke echid ùfọkAwási núng nkwọ ikwọ nnek núng nnék ajid inúng inam idálá ekóm enó Awásí ènyọñọ, eli ùfọk núng ñlidálá, né mbọn sikibá kú-ùfọk ndep ùkoõd ètém ndidíá ilúng, ajid énékéké esé étém usen ùchõlọ adẽ ùlóasii. Etém uloasii ètábá ewõ agwo agwo àdiá ébọk àfèlé ùkwòhọ esin akáli, esin afófó, etém úkọm ke usén ùchõlõ emáná ámí adé afuló ágwó ediá èdálã àmà ebõng àkãma. ewó Áwásí ànóngo àsin isua emãnã ànúng anim̃ águo esúa mfén nungoke mmó nam̃ úchọlọ esuã emáná ami ade afúlõ ágwo elá ebóng àkám ebong emá enúng èkónó mmé enọ, enọnọ ènọ èkáma edàlá usé idẽ, mboñ se inọọ ètóp èkóm ké ñkpọ-utáng ikọ, m̃bòn sinwénwéd ke áwéd mbõn sitáng ké ùjo, etáng afúló mbon sìnyiénge èfañg mmé ufán etáng, mbọk ilúng ètang, mbón ùfókAwasi ètáng ekámá edãlã usén emáná adẽ. Saá mmã séndãlã úsén idé ànúng àsé áném nyìén, àném tútú ami núng nliongo.